Jö më pacöna mïö caden ï kom bër ka kwan ëka kita kwan ökönyögï ködë both lwak.

Yüb na papath ökönya kï nöthërë rwök ï kom jö tic kanya acël.

Köny okelo alökalöka pï bedo ka lwak ka onwongo gïnï cïlïng ketho ï bank lwak gërö gïnï öd obati, pol jïï wïlö gïnï wïl kï ï cuk.

Kwan könya, nama acël, mïö thon abedo kï ngec, ngec ni ka atye ködë, apoko apoka, arömö tïmö kï bïacara onyo arömö tïmö kï gin mörö na nwongo mïa abedo kï kwö na bër rwök mërë ï tic më cïng.

An amarö cem n'obedo ngwedo, calö böö, amalakwang, k'akëö.

Kwan ökönya më bedo kï ngec ï kom lok mökö na pïrgï tëk ï kabedona, na calö cïk na dit na löö lobo Uganda n'ecwodo nï kontitiucon, twërö k'ëthïnö, twërö ka dhanö kï mëna pol.

Kite na tic ka kwan tïmö më nënö nï anyim ka jö më pacöna obedo na bër, obedo mëdö ngec, ëka tic na tëk më nënö nï anyim ka pacöna ödöngö.

Ï nïnö acëlacël an arömö tio tic na römö arïö adek arömö cïdhö ï pwodho ëka ka adwogo kï pwodho alwökara ökö ka alwökara myero anën cwërö kompaun mökö onyo dyekal na mëga kinge cwërö dyekal cë acïdh ï lalatha both owothena gïnï onyo ekone.

Kwan ölökö neno kï thama më jö më pacöna ömïögï tio tic na tëk.

Gin më jükö peki mökö ï karë më yeco, mïn athïn na yac myero obed ka tïmö ka wowotha më tio tic kür obed abeda onyo obut abuta pïën myero obed ka dwö dwörë ek obed na kome yot ëka obed cem with cem na papath ëk obed ka camö.

Ka atwömö pii kï ï cüma onyo kï ï kulo myero anën nï acïdh aketho ï kedo atedo ökö öcëk, ka öcëk amïö kwee cë dong emodho

Kwan ölökö nenona ï yoo nï kobedini köman an atio ticna këna akwö kwöna kun nwongo angeo nï tic na an atio ni ka ëcüla anwongo öcara könya më lökö kwöna kï ï kabedona.

Kwan okelo lïm ï cïng dhanö ëka ömïö dhanö ngec më tic kï lïm na tye ï cïng-gï ni.

Ëcwö na winyo nï ën edhero caa kïbëc myero öryë lër mërë kï ngwëc, kï tuko mökö, ëka më nënö nï enwöngo köny më yot kom kï öd yath.

Two kölëra römö podho ï kabedo mörö ni modho pii na reco na nwongo ëpyëlö ïë ëlaö ïë onyo dhok modho ëka ënywakö anywaka kï dhok pii na tye na ba möl na cung acunga kanya acël koth pii nön römö köbö two römö na yaa kï ï pii mörö këkën kede thon më kölëra.

Anyuth na nyuto nï pii ope ï koma ënë ka örïö önëka.

Cem na mïö jö gupu calö öranga kï kwon.

Thum ka cabït gin na an amïtö bino tïmö ënë ï ceng abicël myero anën nï alwökö bongina ökö, ayübara ökö pï ceng cabït pïën ceng cabït obedo nïnö na myero jö kïbëc tëkï ïkwö n'Obanga ocwei ï cal mërë ïcïdh ïwör ën ïcïdh ïpakë ï kabedo më lëga mërë na leng

Eyo ëthïn anyira myero öcïdh gïnï ï cukul.

Kwan ömïa angeo kwan, ëka kï cöc pï anyim na bër më döngö lobo.

Wan ëyërö ëtëla wa nï köman mökö ëcüng acünga ï ngegï ëka mökö etio kï canduk.

Ka an akwanö na dong aryëk cë dong Obanga ömïa acop na dong anwongo tic gin na an akönyö kï kabedona ënë myero ka atye kï ngec më tic calö apwony myero apwony, ka daktar myero apwony tic ka daktar, ka tïmö gin mörö këkën myero atïm na lübërë kit n'öpwöyö an aköny kï jö nön ködë.

Kwan ömëdö rwöm ka mon k'ëthïn anyira kï ï pacöwa ï yoo nï onwngo gïnï ngëc më tic na tëk, më tio lïm, ëka më wörö twërö ka jö kïbëc.

Nïnö acëlacël an atio pï caa apar, ëka kinge tic, ayaa ayübara ökö acïdhö ï kacökërë ï kanica pïën an amarö cïdhö ï kanica më nywakö lok k'Obanga k'ëthïn k'Obanga.